Fitaovana amin'ny ordinateur ai, de <hesitation> ordinateur zao misy ecran le zahavantsika de ankoatranigny koa misy clavier izay kitikitihantsika ampandeanagna agnanjy, de akao koa misy batterie agnatiny akao, de misy <hesitation> fo- toeragna fampitahagna chargeur ihany ko, de ankoatranzay ihany kô misy logiciel maha-ordi ananjy magnokana, de ankoatranzai ihany ko misy <laughs> <noise> disque dur.